Hoihoi loa ka hoʻokaʻaʻike ʻana o nā pōpoki kekahi i kekahi. Loaʻa <hesitation> he ʻekolu ala e hoʻokaʻaʻike ai lākou kekahi me kekahi. ʻO kekahi, ʻo ia hoʻi ke ʻala o ko lākou kino. ʻO ka lua a he mea nui kēia, ʻo ia kā lākou lawena, ka lawena a ke kino. A ʻo ke kolu, ʻo ia hoʻi ke kani ʻana mai ka waha.